No päämidselt, midä ma pruugi, om <hesitation> näütüses kurkum vai punahain vai ka basiilik. Naaq küll saavaq ka meil kassuq, aga siski ommaq peri muialt maailmast.